Gne fomba fiasana e bafle mamôky feo zany izy io zany hoe: miala avy ame final ame final gny appareil raiky ary zany izy da igny gny azosone bafle atao ho feo zakabe amizay ho ren'olo mitegno, mitegno.